Saawana, aci gamgam kəshak amman səku da dlam di ci baiwa gəri aci kalkal naa maarəm kə shak tawanke domin kaakasku bari di ci dəvu mi waarra aci bəgau da be naa be waarra aci aatau domin aa ya da pi gərrazan gəri gukusku gukusku ji nəpkə naa bi gəri. To be marra aa tau kuma muula aani di ci, ka deu ka nuuta naa ci papərəm papərəm ngum to jəb naa aci, aa ɗəgayi gərrazan gəri təreu aa ni tən tənin da jab naa ci təka ma shashawa aa damau, i adak sau aa dlaman, i waka aa dlaman. Gərrəzan gəri təku bi warra aci aa dlamu aa vəgayi da waka men ci kaa bawan təkau bai, da nai kai ka ci aa ɗa, da tli da ɗa gu da ɗəgi naa wakau wam da gayin gəri i dəsku. Da sənda iki da katəririi dayi da jəb gabta daama, ancin da taɗe wam ka Lawan gəri den gəri ɗa. Naa kaasənu, aci men aa caaka naa riwu kap da dlamui naa diina gəri men ii riwu. Ci kaa raakan ko ka ɗəgi da riwu jum jum nən ancu dayi dai ki da ci tləɓain, se ka mərrməratu dakyerr ka bi dəvu mi waarra ka raakəna. To sutku aci ye be mi waarra səku mpaci ɗau, ii səsau aa dlamau, ii pata aa dlamau ii waka maarəm ii miya vəda aa dlamau. To kaakasku bari dii ci iiko gara. Alhamdulillahi.